אה תַעַלֵּם בְּזַאף דִיַאל אֶלְלּוּغات מֻהִימּ בְּזַאף חֵית כּיִסַהֵל עְלַيك תְּתוּאוּל מַעַ נַאס מִן תַקַאוּפַאת מֻכְתַלִיפָה וּכּיַעְטִيك פֻּרְסַא אַכְתַּר פִּלְעַשַּׁל וְסַפַר וּכּיִזִיד מִן תַקַאפַת דִיַאלֶך וּכּיַעְוּן אֶלְדִּמַּאע בַּאש יִחְדַם מְזְיַאן בְּחֵאל אֶלְרִיاضة וְחַתּّى פִּלְעَلَاقַּאת אֶסְסִיַאסִיַּה כּתּוּלִי קַאדֵר תְּפְהַם וּתְקַדֵּר נַאס אַחְסַן.